Li denti s’hannu a lavari facennu attenzioni a puliziari tutti l’anguli e li fissuri. S'hannu a fari movimenti ca pòrtanu lu sporcu fora di la vucca. Secunnu la parti di la vucca ca si lava, bisogna stari accura a la manera di puliziari: di sutta, ncapu, di latu, e cu la punta, usannu tuttu lu spazzulinu. E accussì via.